Ma opnuq kõik eläjäq ja kõik mutikuq ärq, et ma jumala iist kohegilõ hullu eläjä mano es sattunuq. Ja sis ma opnuq väega häste ärq, et kuis džunglih ello jäiäq.